Bangladɛsi, ba meto bɛ a benɛ a ora, unhun abe ba we we be cururu, ba ma vɛɛ yi, aiyi ro a nu wa vɛɛ sɛke woro we guebin ɛh wwia ɲamibin. Be nɛ ba ro minu bun we guebin, too oyi va be to mu ma a huo a we be tetia ma yi.